أكثر حدا ساهم في تكوين حياتي هو إني كنت مغتربة وقت دراستي في بلد غريب وبعيدة عن أهلي، <hesitation> هذا مع الوقت علمني وأثر عليا بشكل كبير، لأنه تعلمت كيف ممكن <hesitation> أشيل مسئولية نفسي كيف إني أعتمد كيف إني أتكيف على الظروف المختلفة، كمان كيف إنه ممكن أتعرف على ناس من جنسيات مختلفة وأقدر أتكيف معاهم، وأتعامل مع شتى الجنسيات.